Gyíŧi binléeti bége bingi too mo toye, biga ata to jódi ta, ta ma ngi bembe mbolo njali bayali bhúu maalu habo. Ta maalu wembe, wi maa binjódte biga to ɓab, ngi ta wii jéŋ. Gaatu ndi waatin gmaalu ge sów mo, we bee tin mada gitini tan maalu, boli mo waati ma biñaŋ ma nŧédi mo gfaambi ma. Bari anseneral, tan maalu wembe, he tan jéŋ, gugin jéŋ wee bingiti ñób mo ɓabte. Gaatu ndu uto ñín mo nɓabin bàa ma, wi maa wi unwéeti a nɓabim bàa ma, he baana gyíŧi njiŋne beg fana títa a gungu ma hana gimbere. Uhúri yaa gimberi bege, bege nge ruŋ ɓabte a ɓaale, bari gungu be, boli beg ngi gí mo a ɓaale. Bege ungi biiŧa mo boli mo ta usoonj wembe, bii wu, hali ma wo hamirhamir, atujurtujur, hana agíti nɓab bembe. Aɓabte, ayaa, agóba a wi hana haar ge gdúba ge biñaŋ ngi biiŧa mo, hadi tan jéŋ wembe de wi maa bingiti ñób mo ɓabte